अब सब मनैंक अपना अपना डरभाउ रहता नै अउ ओम्‍ने कुइ का देखके डरैता कुइ देखके डरैता मुल मोहके सबति जेदा डर लगना जानबर कहना बघटा है । बघटा देखके मोहके बहुत जेदा डर लगता । हुइनत अब सँहिडिट्‍ठे देखा परल ना है मुल यि मोबाइल उबाइलमे देखल कैसा आउ फोटु उटुमे देखल कैसा बघटा अइस्ते होइ । बघटा अइस्ते डराउन होइ कहना मेरके जिउमे लागल रहता । जइसेकि अब कबु काल्ह बनमे जिबो । काठिपाता करे जिबो <hesitation> इ <hesitation> झालिझाला काटे जिबो तौ जाके बिम्ति उम्ति, पटपुरा उटपुरा, फुला उला खोजे जिबो कहलेतिति उ समयमे बघटा ना मिले, बघटा ना मिले कहिके जेदे सुरता लागल रहता का । अब बघटा मिल्ना ते दुरेक बात हे यदि कबु काल्ह काचिकहतियाँ बघटाक नेंगल उँगल बनमे देखा परजिता कहलेतिति हग्गे मुतेओला डर लगता । हाइ यहँरे होइ बघ-बघटा कहना मेरके जिउमे लाग जिता तहिमारे मोहके जेदे बघटा देखके डर लगता । अब खासमे बघटा दिख्ति डराउन रहतियाँ, दिखैनेमे डराउन रहतियाँ । अब ओइने छु केल दिहें कहलेति बन्‍ना भारि दख-दखौन हुइजाइ का । यदि ओइने कट्‍हें ते बाते दुरे यदि ओइने पुरा आक्रमण करदिहें कहलेतिति मनैंक बच्‍ना पुरा मुस्किल दिखैता उहिमारे मोहके यि बघटा देखके जेदे जेदे जेदे डर लहता ।